a fari la spisa solitamenti ci vaiu ogni simana e sunnu circa quattru voti a lu misi. d'accussì mi nsignaru me patri e me matri chi avianu st'abutudini. La cosa chi sacciu è chi nun si po chiù accattari nenti pirchì li cosi aumintaru troppu ed iu certi voti rinunciu a ccattari qualchi cosa suverchiu